نعرف نعوم بزاف بزاف مليح، ملي كنت صغيرا، نعرف ندير الغطس <hesitation> نعرف كيفاش نطفو كيكون البحر مهول، نعرف نعوم كيكون مهول، نعرف نعوم كيكون هادئ، البحر هو بيئتي.